כ'מיין כ'וואלט געפיקט צו זיין א מאנקי. ס'זעט אויס ווי ס'איז זייער אסאך פאן צו ארומטאנצן אזוי. <hesitation> ס'איז אזא א- א- א פרי- א פרייהייט צו קענען אזויווי ארומפליען און ארומטאנצן איבעראל. <hesitation> כ'מיין- כ'מיין דאס וו- אדער אזא קאזי קאזי קאזי דאג וואס איז זייער זיס. איינער פון די צוויי.